راح نبدأ جولتنا من المعالم التاريخية. وبعدين نروح لأسواق المدينة القديمة، عشان تشوفون الثقافات والتقاليد. في النهاية الجولة نروح لمقاهي مشهورة عشان تتزوقون الطعام الكويتي التقليدي.